<hesitation> aninii dekee yaani innama deke duumes ilalu malani dumes irrana sun ge samawati sadessa ge <hesitation> innama kan deke yaani hayyu it itaati fedaa malan hayyu innamakant iteenne yaani innamankunnen lazima an chakasaa duub ach gennan shidda tok dargee shidda anin darg achisun gar kenkeen gar anin dek sun won kulli hindargedda sagalea bisaani bare bultoa tii won duudu hindargeddaa ammo ach gennaan wonnii ak sagalea bisaan cholle fa dandee hindargeduu duub gajjebie dekee won tan duudu gurrethee won ak bisaani sagale tan baate deke gajjebie fuude